﻿So enyama enu haroho emiringo nyingi eyitusobola kugirindamu etasiisikaire, ekintu ekyokubanza enyama enu nosobola kugiteeka ha sigiri, nomara kugiteeka ha sigiri aho, nogifuura mukaru, kandi obu okumara kugifuura mukaru, enyama enu osobola kugiteekaga ha musana, neyomaga buri kiro, obu okumara nojyahura, <hesitation> rundi kitari eki nosobola kugiteeka mubufuki, nosobola kugiteeka mubufuki obwingi muno. <hesitation>